Tookhma nii nkanro, antere nla ruundu, nfuu tiirfo tiitane mmiigh. Nii ntiirfo mmiigh, nanghna nfuu kuuso mbhiiri nsiine- na- njoone. Nii nsiine njoone, nfuu soowoti ngnééti, yongu mmiigne, duiyiti mmiigne. Nii nduiyiti mmiigne, foo worama mmiigne ngééla nini, nsaa jongu-suudane an tookh nangh kanane. Thuurfoo déck- déck. Nii nthuurfo déck- déck, nsa juuck fo. Nii njuuck fo, njuuck fo rumtatini, nfuu ruune mmiigne nsiigi, suuckbu fo dii ngniinema. Nii nsuuckbo déck-déck dii ngniinema foo worama asiighi nini, jongu fo ak kaasulora, saa dhéye iyongu imaati kuutu déck- déck. Nii nkuutu iyongu imaati yune, ta jongu a tookh nangh kanane, a kaasulora, jongu ndiibile déck- déck, sa duuyiti fo tiitane. Nii nduuyiti fo, worama nduuyiti fo ni, a dhocko, nkottu mbangh iduuyine, ka thuu kooghé a foonu. Nii nkooghé a foonu, nsa thuu kuula ka ruundu. Nii mbuughune azéyiti danane-ni-azéyiti-ndii nla ruundo daa azéyiti, nsa déye azéyiti nangh kanane jongu a kaasuloré foo worama mu kottu ni azéyiti ndhuuyine, nsa kuula goora ka fiirtiyo. Nii nfiirtiya, nkottu mbangh-i- idhocka déck- déck, nsa Thuu mass jongu a tiiséla. Azéyiti nangh kanane, thuu ignootu déck-déck iyongu imaati yunii ikiirbi nini, taa tuuyi, sa kuula ka jongu go nthiaabma déé-nthiaabe nkuutu ni sa jongu nthiaabe nangh kanane. Nii nruudu nthiaabe nangh kanane déck-déck, nkottu mbangh nthiaabame njiini, nsa dhéye tookh nangh kanane jongu nangh. Mbiiri nii ibééti siini, nsa thuuntu. Nii woré azéyitima ndhuyi nini, nla fiirtiyé nkaa thookhma. Nii nfiirtiyé thookh nangh kanane nkottu mbangh tookh nangh kanane nruuntutini ka fiirta, iyongu imaati yune ikuutu nini, nfuu jongu yi a azéyiti nangh kanane. Nii worama njongu ni-njongu iyongu imaati yune, nfuu kussu iyongu imaati yune foo worama iyiini nini, nsa dhéye isiima, tookh nangh kanane bhiirtane nangh. Nii njongu isii nangh kanane, nkottu mbangh isii nangh kanane iyiini, n-ntii thuu jaanangh isii nangh kanane yongu a tiiséla, tii dhéye ndaaji nsiini jongu a tiisélama, taa soobe mmiigne isiini nangh. Nii nsoobe mmiigne nsiini nangh, nsaa-nfuu kuusu foo worama ngwééla nini, nkottu mbangh kaasuloré fuu gwéélé, n-n-ntiibame ka mhaale, suuckbu maale. Nii worama maale nsuuckbu nini Njongu ak foonu, njongu ak foonu dhéye buurtuma taape kaasuloré déck-déck. Nii ntaape kaasulora, mbangh nkottu yicki maale nangh kanane nfuutani, nsa dhéye maale nangh kanane sa suuda. Nii nsuuda maale nangh kanane, nkottu yicki mmiigne nangh kanane nlaa dhééké dii maale nangh kanane. Mbéélé nfuu kuusu ghi foo worama-n- nfuu gwéélé nini, nsaa dhinghtati ghi. Nii ndinghtati ghi, nfuu kuusu foo worama njiini nini, nsa tuuntu gora, sa suugho. Nii nsuugho, buude, ntaa déye maa nangh kanane jongu an buudena nangh kanane dii nmuuju ndantane nune dii nthiaabe ntuu ni, jongu an buude